Con augua i xabón, lo mesmu que los cristalis. Alogu se seca con papel de cozina i a miral-si.